Oh tuu om mullõ väega tutva teemä. Mul sagõhõhe kõrbõs süük põhja. Nu sis tulõ pann likku pandaq veidikeses aos. Ja sis määntsegi kahrõ lapi ja mõsuvahendiga tedä küüriq <hesitation> ja sis lõpus kõrraligult üle ka viil uhtsaq viigaq.